Nyo nainy nyo nainy kamirou pee tan niman tsiau ge tan moun tsiau. Nyo nating <hesitation> tan fo pupu tsonyo nyo te sik advais rangat rori tan ka marasin tan muan, nating faarof non puan nainy nyo nainy nom rou pii ge kat tan moun tsonyo ge niman tsonyo. Nyo nating naa rou, nyo te rangat pupu, sa fmarasin naa pusn ge saf ka na, nating <hesitation> faarof non puan tsonyo ge ai puan tsonyo te rof. Rof nating tsuef ronyo tan marasin, nyo nating naa rou ratsiu ge naa rou teis, nyo te nom marasin tovei tabin mirou nyo te kat ya tan puan tsonyo. Kaa varin rou fuan ge fopis a des ge wan wik vavis, puan tsonyo te <hesitation> rof fatabin non ai tsun. <noise>